ഗരിരംഗവംടി നാകു ഇവി ഗരതകം വസതായി മബഗളം വരശപമബഗളം പഓഗമംചവം നഗരജിവിതമം ബിദലിംഗളം രഓഡലം മഓഡരം ഇനടിരിയരം പരകരതി മരിയം ജനതവലം നകകലം ഇഡാലഫ കഊകകലം സമയം മരിയം ഉരധാപയം നലലപം തിലപം കലഈകാ വയസം പ